जैसा आपन जाना कि अपने कोई भी व्यापार शुरू करबा काने ने सबसे पहली जरूरत पड़े रिप्या की अब अगर अपने। पास रिप्या रिप्या पर कोई दिक्कत ही नहीं अगर माना कि अपने पास रिप्या नहीं है और कोई व्यापार चालू। को बगान ने दुकान पटक बगान ने अपने रिपया चाहिए दो लाख या तो वे दो लाख रिपया कोई-कोई सामने रिश्तेदार से। सगा का संबंधि से बाइल से उदार ले लो अगर कोई ऐसा उदार नहीं देवा है तो दूसरों अपने पास तरीको रहे। तो बेंक से लोन ले लो लोन लेवा के बाद में आपने पास रिपया आ गया अब रिपया के पांचे अपने कहीं की दुकान पटक नी। या कहीं को यापार चलाना मना कपड़ों को चलाना कपड़ा को चला बगानने सबसे पहले तो बड़े क्वालिटी आला कपड़ा ले। ऊके पांचे दुकान में उन्हें अच्छा जमाओ ऊके पांचे एक अच्छा बेनर लगाड़ो। अब बेनर लगाड़ बस कहीं होगी कि गराग अपना दुकान पर ज़्यादा आकर्षित होगा इन वजह सेअपनों दंदों दीरा दीरा चालेगो और अपने सही मात्र में रिप्या भी मलता रहेगा।